تسیں سوال کیتا ساپ پیسے دے بارے وچ۔ پیسہ سب کچھ نہیں خرید سکتا جی نہ پیسہ خوشیاں خرید سکتے نہ پیسہ اور کوئی اس طرح دی چیز خرید سکتے۔ یہ اصلاً لوکاں دی صرف ایک ویسے سوچ ہوندی ہے کہ پیسہ سب کچھ خرید ہوکتے ہیں یا پیسہ نال سب کچھ ہو سکتے ہیں۔ سب تو پہلے اس طرح توں کو میں ایک زندہ مثال سنارہے ہیں اتھے دی جی۔ جس گیسٹ آویس پہ تسی بیٹھے دے ہو۔ اللہ بخشے اس تیک بھائی ہوندہ سا انوار۔ اس دی محنت دے نتیجے نال اس نے یہ بڑھایا سارا کچھ کتا۔ پیسہ بھی اس کول آسا۔ الحمدللہ ہون بھی این کول پیسہ ہے۔ ماشاءاللہ یہ سارا ڈٹر جان دے۔ اینوں کو ہو گیا جی سر دا کینسر۔ سر ببندے کینسر ہو گیا۔ اینوں سنو یقین منسو کہ وہ بار دے ملہبی بھی گئے۔ اتھے بھی علاج اینوں سنو کرا لیا۔ بڑا ہی پیسہ لایا۔ دیکھو نا گال پھر اتھی آندھی ہے کہ پیسے نال بندہ خریدے جو لیں یا خوشی خریدے جو لیں۔ پھر اتھے پیسے کی نہ کام آیا۔ اتنی بڑی اینوں سنو مقصد ہے کہ محنت کیتی۔ سارا کچھ کیتا۔ لیکن ایک اربوں کھربوں روپیہ سے۔ اربوں کھربوں روپیہ سے صرف ایک جان پیسے نال پیسے سو نہیں بچاؤ کی۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ بعض لوگ آدھیں جی پیسہ سب کچھ۔ پیسہ سارا کچھ۔ سارا کچھ پیسے ہی کرلیں۔ پیسہ اس داریوں دی آجزل دین۔ پیسہ نال خوشیاں بھی آجزل دین۔ پیسہ نال مکان بھی بنجودین۔ سارا کچھ ہوجل دین۔ لیکن یہ ایک ویسے ایک اصل لوکاں دا ایک اثر ہے. چار بندے گین ہن جڑکے اپنی نیٹا رکھ کے دے دیا دا، سارا کو کر کے پھر اس کے بعد فون دی کار بیٹھے دے کمرے بیجی راتی بسترے دے سوٹے دنجین نمبر ملایا جی پے اونو نہ ملایا، پراؤدو نہ ملایا، چاچے دا مامے دا، پھوپی دا، آج جی فلانے داڑھے جی جنکہی دی بیاہے سی، تسوں سن، راتی آج ہونے یا تسوں صبح آج ہونے، بس، اچھا خط ختم کی ہو گئی، کس کی تی؟ اس پیسے سن کی تی، سمجھو، پھر اس تو مقصد ایک ہٹ کہ تسیں ہر چیزہ کو تارو، اس ٹیم نکاہ جڑے ہیں، نکاہ بھی موبائل تے ہو رہے ہیں، ویڈیو کال تے ہو رہے ہیں، وہ کس کی تے، اس پیسے سن کی تے، اور وہ کی وہ چیز ختم ہو گئی، چہت پرولی ختم ہو گئی، کس کی تی، اس پیسے سن کی تی، اس پیسے دی گال تسیں کر رہے ہیں، اس پیسے سن، یہ پیسہ نقصان کر رہے ہیں، نقصان کر رہے ہیں، یہ پرولیاں، مابتاں، چاہتاں، یہ چیز آس تے آس تے گلوے چیز، مقصدے کھوڑ رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں نا، ہم اس پیسے دے اس پے چاہ رہے ہیں، پیسہ سن گلوے، ہم سارا کچھ کار رکھتے ہیں، کسہ کو نوکر بھی ہے، بسک بلایا، کسہ کو پانچ سو روپے دا جولی جارہے ہیں، ہمیں فلانی چیز جاننی ہے، ہمیں کچھ چیز وزنی ہے، پانچ سو آزار سک دیتا، ہم کار سٹ دیتے ہیں، یہ چیز ہم کر دے ہیں، لیکن اس نے ذہن ہے کہ یہ چیز نہیں آ رہی کہ بھائی ہم اپنی خوشیاں ہم آپ کو دور کر رہے ہیں، ہم آپ کو دور کر رہے ہیں، پہلے زمانے پر تسے تارو، یہ لوگ. تے جس تے کار نزدیک ہوندا سا جس تے حال مارے چڑھا ہوندا سا ان دے تے کروچہ بند گیاوے۔ نال کچھ مقصد یہ ہے کہ بسکٹ آون رسہ آون کوئی سو جی دا حلوہ پکے دووے سیویاں پکی دی آون چائے آوے نال پراٹھے پکی دی آون۔ عامہ نو سارے بیکیں گپاں شپاں بھی مارنے ہیں تفاقہ نہ کھاموں پیار محبت بڑھ دی ہے سی۔ ٹھیک ہے جی جس تے ہم آ گیا پیسہ پیسے سن خرید چڑھے ہے کی رتا دان ہے۔ جس تے نال ٹریکٹر ٹریکٹر جس تے ہم خریدیا آنگٹ سی ساب لاؤ کہ اس ٹیمہ دے بچو برکت ہوندی ہے سی۔ دانے دے بچو چاہے اس پہ کڑکا سی اس پہ مکئی آ سی اس پہ چاول تاں ہی آندی ہے سی۔ جڑی چیز بھی اس پہ برکت ہے سی کی کہ او کھلارے تے دان اس کو گاں مار دے ہیں سی۔ اس سے اوگے اس پہ چڑھیاں جڑیاں جڑیاں جڑیاں داسا۔ چڑھیاں دے ایسے بھی دے تھے پتنگیں جڑیاں ایسے کاؤں وغیرہ اینا جڑیاں دے ایسے۔ اس پہ چھے غریب غربہ راہ تو گزر دا تھا اس کو بھی چائے دے دے ہیں سی۔ ٹھیک ہے جی ملے بھی بھی جڑے غریب غربہ ہے سی انہوں نے بھی چائے دے دے ہیں۔ اینا اس پیسے سن او خوشیاں کس طرح چھینیاں کس طرح لوگاں کو کڑیاں۔ ہے کراتا داند آ گیا ٹریکٹر۔ وہ آندے کار کار دے کے خلطہ اندر وہ میں تڑوڑیاں میں مکئی ہے یا کانگ ہے اس طرح چائے جاندی۔ آندے کہ اتو ب وہ کی دوائے بتو بھائی دوال تھوڑا تلاستے پکڑیا تے، وہ تھوڑا چائے تے مینہندر کار کہنگیاں۔ ٹھیک ہے جی، کار کہنگیاں۔ اس تے بچو برہ برکت اونکی نہیں آرہی۔ نہ سنسن چڑیاں پدھنگیں دا احساس اگنو نکلو کیا؟ انہاں جوں کہ نکلے ہیں۔ نہ اکرباس ہیں، غریب غربہ ہیں، نہ ان دا نکلے ہیں۔ نہ کسی دا زکاة نکلی، نہ کچھ ہویا۔ اس پر اللہ پاک برکت اور برا کس طرح پاوے؟ یہ خوشیاں سنکلو کس کڑی، یہ امثال پیسے سنکڑی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، وہ ٹریکٹر آ گیا، خرید چھڑے ہیں، ہر بندہ سن خرید چھڑے ہیں۔ جس طرح نی بھی وہ آ گیا، باروں جی، انہاں دیاں بچ آ گیا۔ آناں کو سن جی آ رہی کر رہا ہے کلایا رہی ہے جی تے۔ وہ چیز جڑی ہے، اساں کو لو وہ ختم ہو گی۔ کس کیتی؟ اس پیسے سن کیتی۔ ٹھیک ہے جی، پھر پیسے سن جس بندے کو لاس پر توفیق پیسے ہے، موبائل آ جو گئے ہیں۔ اور بھی ہے کہ لوگ جنے کو اور بھی موبائل نہیں استعمال کر رہے ہیں۔ میں کو پتا نہیں کر رہے ہیں جو لوگ، سادہ موبائل بھی نہیں۔ پہلے دے ہو جی، شادیاں بیعوندے ہیں سے، کار جل دے ہوں دے ہیں سے، ست کرنا کو۔ ست کرنا کو کار جلیں، جل کے بیٹھیں، روٹی دا ٹائم ہووے، روٹی کھاویں، چائے دا ٹائم ہووے، چائے پیویں، بسکٹ نال آؤں، اچھے طریقے نال دوناں چوؤں ناں گالاں بھیوں۔ پورا پورا دیال بیؤں یا پوری پوری رات بیؤں، جی ست کرن جی، اساں سنسو رشتہ منگے، پتر دا جی فلانی جی بچو منگے، فلانے لوگ ہیں، اس طرح اس طرح ہیں۔ ایکو اس طرح اس طرح سات ہونے ہیں سے۔ ہون آپنی گھرے دی جڑے ہیں۔ چار بندے گیں۔ انہوں نے جُل کے اپنے نیٹہ رکھو دے دیا دا۔ سارا کو کر کے، پھر اس کے بعد فون دی کار بیٹھے دے کمرے بیجی راتیں بسترے دے سوٹے دے نمبر ملایا جی پاہنوں دا ملایا، پاہو دا ملایا، چاچے دا، مامے دا، پھپی دا، آج فلانے دا دی جی جنکائی دی بیایا سی۔ تسوں سن راتیں آج انہوں نے یا تسوں صبح آج انہوں نے۔ بس۔ اچھا خط ختم کیت ہو گئی۔ کس کیتی؟ اس پیسہ سن کیتی۔ سمجھیو؟ پھر اس تو مقصد ایک ہٹ کہ تسیں ہر چیزہ کو تارو۔ اس ٹیم نکاح چڑھ رہے ہیں۔ نکاح بھی موبائل تے ہو رہے ہیں۔ ویڈیو کال تے ہو رہے ہیں۔ وہ کس کیتے؟ اس پیسہ سن کیتے۔ اور وہ کی وہ چیز ختم ہو گئی۔ چاہت پرولی ختم ہو گئی۔ کس کیتے؟ اس پیسہ سن کیتے۔ اس پیسے دی گل تسیں کر رہے ہیں۔ اس پیسہ نقصان کر رہے ہیں۔ نقصان کر رہے ہیں۔ پرولیوں، بابطہ، چاہتاں، یہ چیز آستے آستے اساں کو لوئے چیز مقصد کھوڑ رہے ہیں۔ اسیں سمجھ دے نا، اسیں اس پیسے دے اس پچارہ جی پیسہ سن کو لے۔ اسیں سارا کچھ کاروکتے ہیں۔ کس کو نوکر بھی ایسا سن، بسا کو بلائے، کس کو پانچ سو روپے دا جلیں یار، ایسا کو فلانی چیز آدھنی۔ ایسا کو کوئی چیز وزنی ہے، پانچ سو ہزار دے دیتا۔ اس کو کار سٹ دیں۔ یہ چیز اسیں کر رہے ہیں۔ لیکن اسنے ذہن ہے بھی یہ چیز نہیں آ رہی کہ بھائی اسیں اپنی خوشیاں اسیں آپا کو لوں آپ دور کر رہے ہیں۔ اسیں آپا کو لوں آپ دور کر رہے ہیں۔ پہلے زمانے پر تسیں تارو۔ اے لوگ مقصد ہے کہ جبڑی تو ایسے ڈر رہا تو توڑ کر جلدونے سے مانسہرے۔ تھانے کو یا نہ کچھیریوں کو یا نہ کو توڑ کر جلدونے سے پیسہ نہ آدھا آسا نہ۔ توڑ کر جلدوے سے ان لوگوں دی صحت کیجئے جونی ہے سی۔ اٹے کٹے وزن چاک ہے۔ شنکھیری سے سودا گین کے ان پاندھ چڑھ دندے ہیں۔ کتنی اچھی اچھی پاندھ ہیں۔ ان پاندھ تے لاپادی دندے ہی ہو سی۔ یہ بسالہ کرو۔ یہ ٹپڑ ادھر کرو۔ یہ سارا ایڈیا کرو۔ ان لوگوں تے یہ لوگ شنکھیری سے وزن گین کے۔ جڑ جڑ سے مار مار آٹا نال آتا ہوئے دی مقصد ہے کہ جلی چیز ہونے دی۔ جڑ جڑ سے کر دی ہونے دی۔ اور مقصد ہے کہ لوگوں کو لائے پیسہ۔ اتھیں جتنی بھی لوگ ہیں سارے بار۔ یہ اچھے ان سے پاندھ کے لوگ ہیں۔ گزر بازیدل تعلق راستے ہیں۔ لوگ سارے بار ہیں۔ ان کے کاراں بھی کساد چھے افراد ہیں۔ چھے بجو دو کاروں چار بار۔ پیسے۔ اور جیب۔ اتھوں نکل دی ہے صبح۔ آری کراہا لاتے ہیں۔ بھائی مارا تھا سودا گیا۔ پیسے دیتے ہیں۔ سارے اس کو سودے دی بھی کرائے بھی دیتا ہے۔ شنکھیری دلوں سودا لے دیا۔ آری کراہا کے جلکے۔ مسیاں سن بھی تو لاد کے تو بس چھوڑ دی۔ تھک چائے کرو۔ صورت ہے لیکن کہ ایک چیز ختم ہو گی۔ پانی دے پیپ کار کر آ گئے۔ پیسے نہ لائے کار کر آ گئے۔ صورت ہے لیکن وہ پیار ختم ہو گئے۔ پہلے یہ ایسا ہے کہ ایک نلکوں نہ تھا کسی گران دی بیج۔ کسی جائی دی بیج. ساریاں نماز ہیں تیمہ تے صبح دے تیمہ جیدی بڑی تیمہ دا ساریاں پیناں ہم کٹھیاں، کچھ لینی ہیں اپنے کرا دے کچھ تھوڑے دک سکو کیتے تو بانو۔ ہاں جی، تے بیٹھیں رہیں من مقصد ایک کڑا پریا، اس تو دوئی چاک سرہ دے کرایا جستہ ہے، وہ چاک اس تو رہ ہے۔ ایک تفاق، مہرباب، وہ چیز ہوندی ہوندی ہے، بڑھ دی ہوندی ہے۔ وہ پیسے سنوں چیز ختم کر چھوڑی، کہہ پا آگے کار کار۔ اتھے کرو پریا، اور تے کڑھے تے پردے نہیں، کڑھے توں کسیوں ملسے نہیں نا۔ اور تے اتھے جاگ پکڑے جگہ پریا، اتھے پایا، اتھے پیناں کو شروع ہو گئی۔ پہلے مٹی تے برطن ہوندے تھے، سادے لوگہ تھے، پیسہ نہ تھا، پیسہ عام نہ تھا۔ مٹی تے بڑے بڑے کھوموں، مٹکے ہوندے تھے۔ مٹکے نے بچے پانی پڑے دوں واہے۔ مٹی تے برطن ہوندے تھے، سمجھو، دو دو، تری تری تے پانی پڑے دوں واہے۔ گرمیہ تے بچے ایسے پانی ہو، تسی پیو ایسے محسوس ہوندہ کہ جییں جاندہ فریج دا پانی ہے، تھندا پانی ہوندہ ہے۔ سمجھو، تے اور تسی مقصد ہے، جی سپ کر رہے ہو، کوئی پیسے دی گال آگئی، پیسہ جس کر رہے ہو، فریج ہے، مسالے دور تے۔ فریج ہے جہاں پانی، فریج ہے جہاں پانی، سو کتھے نقصان ہی ہے۔ اس چیز دا سوک بھی، اس چیز دا تھائیم ہے کہ فریج ہے جہاں پانی استعمال کرتے ہیں، کتھے نقصان ہی ہے۔ فیر اس تو بعد پیسہ جس کو لائے کر رہے ہو، برطن آگئے، اسٹیل دے، دوئے تریئے، انہاں دے ذائقہ تسی دیکھو، چائے تریئے بکتی ہے، یا کسی قسم دی ہڈی بکتی ہے، کوئی سالن بکتے، اس دا ذائقہ تسی مٹی آلے برطن میں تسی کوئی چیز پکا کر دیکھو۔ مٹی آلے برطن میں تسی چائے پکا کر اس دا ذائقہ تسی چیک کرو، تسی زندگی بھی چہے نہیں ہو رہا ہے، تیسٹ تیسے تھاسی نہ. مٹی دے برتنہ وچہ تسی پکا کے پیو گے یا مٹی دے برتنہ وچہ کوئی سالن پکا کے کھاؤ گے ساغ ویار۔ اکثر تسی دیکھسو بڑے بڑے ہوتلا تے ہنڈی۔ اس تے بچ نہیں بندی ہنڈی۔ اس تے بچ بندی نہیں مٹی دے برتنہ بچ۔ اس صرف جوئی چیز ہے بھے بڑا کر اس تے بچ بائے جڑ دی ہے۔ اس ہی تھا بھی ہی کام کردے ہیں اپنے گیسٹ ہاؤس بھی بھی۔ کڑائی بھی بندی ہے یا فرائی پین بھی بندی ہے کسی سے بھی بندی ہے۔ وہ تے تیار ہوتی ہے پھر اس کو بعد جیسے اس پہ بعد جیسے اس کو نکال جتے سکھا دیتے ہیں سلنڈرہ تے۔ لیکن پھر بھی تسی دیکھو گے اس تے بعد بندے کو کتنا سکون آندہ ہے مٹی دے برتنہ میں جسے سسیم چاکے چمچہ نال پلیٹ آئے بانے ہیں کتنا ایک زبردست سکون بھی آندہ ہے۔ قدرتی سکون ملتے ہیں انسان کو اور اس سے ذائقہ بھی بڑا زبردست آندہ ہے۔ اگر یہی ہانڈی مثال دے طور پر اس مٹی دے برتنہ بھی پکی بھی ہو گیا ہے۔ تے کیا حال ہے جی کتنا زبردست اس کا ذائقہ بھی ہو گیا ہے۔ کتنی اس پہ چللہ اللہ دی طرف برکت بھی ہو گیا ہے۔ سارا کچھ ہو گیا ہے۔ لیکن وہ چیز نیری۔ کیوں نیری؟ کہ اے پیسے دی بچت۔ پیسہ آ گیا۔ چینی دی سیٹ چھا کوئی دی۔ چینی دی سیٹ کس طرح چینی دی برنے دے۔ چینی دی سیٹ کس طرح کوئی استعمال ہو دے۔ کچھ مقصد ہے وہ خاص ہے کہ مرمر استعمال ہو دے۔ یا کوئی خاص پتھر استعمال ہو دے۔ کس طرح برنے دے۔ یہ بھی ہے کچھ نہ ہو نہیں۔ لیکن اس ہی لوگ پیسہ پیسہ پیسہ پیسے پیسہ سے کو پینڈ پرہ بھی پھول گئے۔ ماں پے بھی اسنگ لو رہ گئے۔ صبح اٹھدے ہیں، پہلے میں اپنی گال کردا، صبح اسی پہلے لوگ ہوندے ہیں، صبح سویرے جاگدے ہیں، سب توں پہلے سرے اپنی پین ہے، پے ہے، ماں ہے، کوئی ہے، قبر دا جھل دی ہیں، دعا کردے ہیں، جو لکھے بیمان، پندرہ بیس منٹ بیمان، سبک پڑھنے کو دعا کرن، اور پہلے دن ہے، پہلے سے میں لوگوں دی گال کردا ہیں۔ صبح سویرے اٹھدے ہیں، اسی زینے براتی پیسے کو نیند بھی نہیں سوٹتے ہیں، یہ بھی پیسہ، کس طرح پیدا کیتے جلے، کس طرح ہم پیسے کو بڑھاواں، کس طرح کڑھاواں، کس طرح سوچ ہوندی ہے۔ صبح ہم اٹھدے ہیں، وہ پیسے دی بارے میں نہ ساندی، نماز ہم نہ پڑھ دے ہیں، سبکہ ہم نہ پڑھ دے ہیں، ہم ماں دی قبرہ دعا نہ کر دے ہیں، پیتوں دی قبرہ دعا نہ کر دے ہیں، ہم کیسا گمانیہ دا پتہ نہ کر دے ہیں۔ راتیس تکار بچہ روندہ ہے، یا استکار راتیس فلانے ٹائم تے، آٹا نہ ہے، سالن نہ ہے، اس سے پتہ کار کونہ، ہم سیاستیں جی بس روندہ ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ جھال سے کام جارہے ہیں، صرف ہم اپنے اڈھا بس سے نکل دے ہیں، کسی دا ڈیڈنگ گلہ کر دے ہیں، کسی دا کچھ کر دے ہیں، لیکن صرف یہ کہ سانوں کو نفس و نفسی دا علم، سانوں کو یہ ہے کہ ہم صرف پیسے پیسے جھل دے ہیں، اور جس طرح ہم پیسے پیسے جھل دے ہیں، پیسہ صرف جایا ہے سانوں کو لوگ، اگہ آگہ دستے ہیں، اگہ پیسہ ہے پچھے ہم ہیں، ٹھیک ہے جی، پچھے راستے نال ہی نال راستے گناہ ہیں، گناہ بھی سانوں نال ہی ہیں۔ جس طرح ہم جھل دے ہیں، جھل دے ہیں، جھل دے ہیں، ایک ٹائم پھر سسٹم ایہہ جاندے ہیں، کہ جس طرح پیسے پیسہ کو نہیں ملتا، پھر گناہ بھی اس اردے پر دے کھال دی دونے ہیں، اس دن ٹائم بھی پھر جاندے ہیں، آخری ہوندے ہیں، پھر اس ٹائم سانوں کو تھوڑی سوچ آندی ہے، کہ کیا کر گئے ہیں، پیسہ بھی آتا ہے، گناہ بھی اردے پر دے کھال دی دن اس ٹائم. آج دی کچھ بھی نوایا، سسٹم ہو سندے ہیں، دی زاد کو سندے ہیں، کسی کبرہ کو سسٹم سوچتے ہیں، لیکن اساں کو سسٹم کٹ ہوتے ہیں۔ اس دن پر اللہ پاک ٹیم اساں کو نہیں دیتا ہے کہ دوبارہ مڑ کے اس پیسے کو ہم دور ہوں، یا ان گناہوں کو ہم کٹ آویں۔ اس دن اساں کو مختصر ٹیم ہوتا ہے۔ یہ چیز ہے کہ اساں کو چاہیے ہے کہ اس پیسے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اساں اپنے رب کو یاد کریں۔ اس تو علاوہ نماز انسان پر اللہ پاک سن فرض کی دیئے پانچ وقت کی نماز فرض ہے۔ نماز اللہ پاک سن مردے جس ٹیم بندے دا سان نکل دے اس ٹیم اتا کوئی فرض ہے۔ ٹھیک ہے؟ بندے ہیں اس گالہ کو اللہ پاک تا حکم ہے۔ اس دے نبی دے بھی فرض ہے۔ لیکن سارا کچھ نماز ہی نہیں۔ اوہ ایک بندہ ہے جیرا جی میں نماز ہی پڑھ دا۔ بس آٹھم سجدے وچ ہوائے۔ اوہ کرے۔ اس تو آٹھ کے جڑا جیہہ مقصد ہے کہ لوگوں دی غیبت دی کرے۔ مقصد ہے کہ لوگوں دے حق بھی مارے۔ سودہ لا کام بھی کرے۔ ٹھیک ہے جی؟ پھر اس دے بیچ سوچو کہ اوہ بندے دی نماز یا اس دا روزہ یا اس دا حج یا اس دی زکاة۔ اسیز اللہ پاک قبول کرتے ہیں۔ پہلے تو میہہ تاں قبول نہیں۔ بڑے بڑے علماء ہیں۔ بڑے بڑے مولوی ہیں۔ جنہیں قبول۔ جلا بندہ دلہوئے نماز ہی پڑھ دے۔ پانچ وقت ہی۔ تسبیح بھی مار دے۔ دلہوئے کینہ رکھتے. ایتے اصل نبیات ہیں اتے اصل علماءیات ہیں کہ اس بندی دی جان میں بھی ترلے سریوی جانی جھاں بندہ دلہ ویکھیں نہ رہتے سمجھو آنا دا مقصد یہ کہ اس لوگ ایک پیسے کو امید دے دے کہ اس پیسے دی وجہ تو کر کر کے اساں سن اپنی پرولیاں دی چھوڑ دی دیاں اپنی رشداریاں تلاقہ بھی چھوڑ دی دیاں یار سنگی چھوڑ دی دیاں۔ میرے سنگ اپنی اتھا دی گال سُلاوا پہلے اسی تھے ڈٹ رہے بچونا جس ترم شادی نہیں ہوئی تھی پینجی پینجی سال عمرہ سی جی بی بی سال عمرہ سی ہندی ہے سی تے ایک لفنڈری جا سے مثال ہے یعنی کہ اتنا انہا سا کر دا کہ وہ ذمہ داری نہ سی اتھے اسی سنگی یار سنگی اسی آونا سی کام کران جی صبح کرو نکل جلا بس ای بلیبال کھڑنا کرکٹ کھڑنا موڑ کے کراو کمان سی آونا کار آونا سی اپنا بیگ جڑی چیز بھی وہ سٹاں جی کرا لینا سی روب جمعوان جی بائی ای اسی جی پڑھ بوری ہیں ٹھیک ہے جی اسیں پڑھ بوری ہیں جی اچھا سکولوں کو جونا اسی سکولوں جستے موڑ کے اسی کار آونا سی اپنا بیگ چھا کھائیں مارا سی۔ اللہ بخشہ والدہ کو زور دو آنا سی آج جیہاں ساسہ مارے جی پڑھ موڑیا سی والدہ سن کو آہ دراؤں ساگر بچے خیر ہے موڑ ساسہ مار دے اون یہ ہے وہ ہے ٹھیک ہے اس تا بس تا جڑا تھی سٹے توہاں کھٹا تھا سٹے کھٹو توہاں کھایا تنہ لگے بستہ اس تا اس دی والدہ یا اس دی پیرہاں سے چائے کو درھان بچہ پڑھ کے موڑیا ربہ رست کی مارن اساں کو روٹی دےوے اساں کو کوئی مرضی نہ سالان پاگے اساں انڈھا پکا کے دےوے. یا دوے دا سکارو مانگدے نیں بچے سکولے توں مرید تے ای چیز سبزی پکی سی۔ اینی کھاندا خالو اچھی چیز اے، اس کو تول گولائے دو تے اس کو پینے اوہ آئین سنکھدے نیں تے کر دے نیں۔ کر دے نیں جس تے ام اوہی اسی وی کر گھدے ہووے، زور مارا تے اوہ اساں دا مقصد اے کہ جس تے پیجیں سکولے ہوئے پیجیں، بڑے دلاسے نارده کافی نیں جو کہ پیسے نارده، اساں کوں اینی پیسے کر دے نیں۔ کر دے نیں اساں اتنی محنت اتنیاں کرن دے باوجود وی جو مثال اے، اساں آج اپنے والد واسطے یا اپنے والد واسطے اساں کجھ وی نئیں کر سگے۔ جن جن دی امید سی، انہاں نے سنایا سی سنو پڑھالاں یا تسی ہر چیز کر گھدی، کالو کوں بچے اساں زندگی دے بڑھاپے دا سہارہ بنسن۔ اوہ چیز اساں نئیں کیتی، اس تے والد صاحب اساں کوں دستے دستے فوت تھی گئے۔ اساں کجھ نئیں کر سگے، اس تے والدہ اساں تے لوں پئی۔ والدہ دو سالے توں فوت اے، دو سال تھی گئے نیں۔ اس تے والدہ کجھ نئیں کر سگے۔ اس تے مثال اے میتھوں دی اے کہ اساں نوں دمے دی بیماری اے۔ اساں کول پیسہ وی اے، سارا کجھ اے پر پیسہ کس کم دا اے؟ اساں نوں دمے دی بیماری اے، اس دا علاج نئیں کروا سکدے، ختم نئیں تھیسی۔ ایہ چیز ختم ای نئیں تھیندی، ختم نوں نال چیز ای نئیں آندی۔ اوہ اساں نئیں کیتی، اس توں کوئی پیسہ جاں سانکوں لوں آئے اے۔ ایس پیسے دا سانکوں کیا فائدہ اے؟ موقع دسو نا، فائدہ وی ایس پیسے دا نئیں لگدا۔ ایہ بعض لوگ آندے نیں جی 'پیسہ سب کجھ کر ہو گئے' جی 'پیسہ کر ہو گئے'۔ موقع دسو نا جی، ایہ دوہ مسالے جیون دے وچ زندہ سامنے دے دیں۔ بڑی والدہ دی جڑی بیماری، سستا سستہ علاج نئیں کروا سکدے۔ پیسہ وی گھد سارا کجھ، تے علاج وی ہوندا ہووے پر جڑی بیماری توں ختم نئیں تھیسی۔ ایس پیسے دا کیا فائدہ؟ پیسہ میں بائی دی گال کر دئا نوار بائی دی اللہ بکسیر سکولہ جنہ سیبہ رجہ فوت ہو گئے ٹھیک ہے جی اتنا پیسہ ہون دے بوجود بھی اسن اپنا علاج اس کو زندگی نہیں ملو کی اس پیسے زندگی نہیں دے گی پھر اس پیسے دے کی فائدہ جی سمجھیو۔ اور انہوں نے مقصد یہ ہے کہ اے چیزیں تسانگے میں اتاں واسے کر رہے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں پیسہ سب کچھ نہیں کر سکتا، پیسہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ پیسہ دیکھو اے اور بعض لوگ مقصد ہے تھانے جینا بھی ہے کہ پیسہ لانے نے کٹا بادہ کر دیں۔ یہی پیسہ، یہی پیسہ اگر سوچو لیں جی اے چیز ہے۔ اے چیز اپنے اوپر صحیح رہو، ہر بندے نال مقصد ہے کہ اگر تھانے دا کوئی بندہ ہے، کوئی ایس ایچ او ہے، کوئی مقصد ہے، جو بھی ہے، پولیس والا ہے یا جو بھی ہے، اس طرح زبان اچھی رہو، سچ بولو۔ میہ تنگی تستان کوئی کروڑ روپے اچھے طریقہ سے ایک زبان بھی، ایک لفظ بھی کسی کے ساتھ اچھی زبانوں تو بول دیتے ہو، کسی بندے سے سچ بول دیتے ہو، حقیقت بول دیتے ہو، وہ میہ تنگی سمجھ دیں کہ اس نے کروڑ روپے اگلے کو دیتے سب تو بہترین چیز ہے۔ پیسے اس کو اچھا تسی کرو، اچھے رویہ نال تسی اگلے نال پیش آؤ، اچھے اخلاقی طور پر اس نال تسی مقصد گفتگو کرو، گال کرو۔ سب تو بہترین چیز ہے مرے سامنے جلے جے پیسے دی امید کچھ بھی نہیں، ایک صرف زبان دی امید ہے۔ زبان اچھی رہو، کرمچ اچھی رہو، گممنڈہ اچھی رہو، ملے وچ اچھی رہو، پرولی وچ بلادری وچ جتے بھی جڑو، زبانوں سے اچھی رہو، اچھا لفظ استعمال کرو تے مرے ساہبے پیسہ تسانجگی اوہ یہ جی تسانوں کو اس پہ تسانوں کو فائدے ہیں. ایک درسو کو مکسی دیے کہ پیسے بھی تو سن کو سمجھو پیسے سے برابر بھی چلسی یہ زبان دوسروں کو اس نال جڑنا جائے توستی آخرت بھی اچھی ہے۔ کسی دی کلپ ہی ہوئی دی توسن کو مثال دی طور پر میکسہ کو گال کر دا ٹھیک ہے جی۔ اس گالی رام کو اگر بندہ مارا ہویا ہے امکو اس ٹیم پرسن کچھ بھی نہ ہو کے یا کچھ بھی نہیں میں تو بغام ہو جوسا لیکن اس گال جاں موکو کپڑے پر دے دینا نا جی۔ اس گال اس کو میں کرسن موڑی ایسی گالی دی اگر مارے جو کپڑے پر دو سا مار جو تیار ہو جوسا ٹھیک ہے جی۔ میں اس کو دو گالی کرسن اگر مارے جو کپڑے پر دو سا مار جو تیار ہو جوسا یہ چیز ہے کہ اچھی زبان توسی کہہ سنا کہ تسوں کو ملدہ بھی آتا اس کو ٹھیک ہے جی۔ اچھی گال اس کو جی کر سنو اس بندے دا تو ہو سکتا ہے کہ جدو سن غلط گال کیجئے تھوڑی دیر بعد دو انچوں منٹہ اس کو پشٹا بھی ہو جوسا جینا جی۔ میں اس کو غلط گال ہی ایسی تھی اس بندے سن دا کو جی کر کے اس گال کو ویسے مزاحب کر سنئے خود بخون اس کو سوچ آ جوسا ہو سکتا ہے کہ تسوں بھی معذرت تسوں کو کار کنہ یار دو کنہ اتنی مڈی گالہ ہے تو اس کو پھر بھی موکو اس گالہ دا جواب نہیں دیتا تو مارنی کیتا ہاں جی۔ تسوں دی معذرت تسوں کو مانگ کنسی تسوں دی آبہ بے جڑی بنی دی ہے سی روٹین ہی جا چاخد وہ بھی تسے ختم نہ ہو سی۔ سب تو بہترین چیز میرے تو یہ آتا ہے کہ دنیا بھیچ اخلاق ہے۔ اخلاق تو اگر پیسہ نہیں پیسے کو اصلاں لوگوں سن اینیاں مید دی دی ہے۔ یہ رمضان دے مینے ہے رمضان دے مینے انڈوزی دہور لوگ جس طرح رمضان دے مینے روزے شروع ہوکل دوہست رہتے لوگوں کو افرد تفرہ ہوندی اصلاں کو آپ ہوندی ہے. رمضان آگئے، کیا کرسا؟ پیسے کول نہیں، بچوں نے کپڑے بنانا ہیں، افتاری جی کوئی نہ سی، فلانا نہ سی، یہ نہ سی۔ اسی لوگ ایسی جگہوں نہ تار دے کہ وہ اللہ دینے والا ہے، وہ دے سی۔ اسی تار دے ہیں صرف گھمڑیاں دے، اچھا چلا کار رکھانا، اس کو تار سان، ایدھی تے پہلے تے میں اپنی گل کردا، میں سوچتاں جی، ان ایجھی تے ان دے بچے اچھے کپڑے لائیں سان، ان دیاں کار آلیاں اچھے کپڑے لائیں سان، یہ کرسن، وہ کرسن، اچھا افتاری کرسن، ہم نے کہا روکتی، ہاں جی، اسی کی؟ اسی اس کو نہ تار دے، صرف ان دے سی رسم روایات چل دے ہیں، مثال کردے ہیں، کہتے ہیں پچیس سولہ سوٹ لائیں سان، ہم نے کہا چھبیس سولہ لائیں سان، ہم نے کہا نہیں، انہوں نے کہا بابا جی کٹ لائیں، ہم نے کہا سوٹ لائیں، عقیدت اللہ سی، مقابلے کرسان، ہم نے سکول سے تلن نہ رہتے، آگئی ہوں، صحیح ہے، ہم نے کہا بس سکول پہ غریب ہوں، لیکن ہم نے کہا ہو جائیں، ہم نے کہا غریب بات سے، انہوں نے کہا چھبیس سولہ لائیں تھے، ملے کرالے جی پچیس سولہ لائیں تھے، اسندے وچ ایک کشم کش اسندے وچ ہوندی رہندی ہے، لیکن اس ہی یہ نہ سوچتے کہ یہ اللہ دینے والا تو دعا دا کیتے تھے، دینے والی رب، توڑی ذات ہے، تو دے سی، اور رمضان دے وچ یقین مانو کہ وہ کار بھی اسندے ہیں، کہ جنہاں کاران دے وچ اگر بچہ کچھ ہوندے ہی نہیں، رمضان دے وچ اللہ پاک اپنی رحمت تے صدقے انہاں کو بھی دے دے جی، اور اس اچھے لوگوں تو دسترخوان اسندے ہیں لگے دے، اچھے لوگوں نے اچھے دسترخوان غریب لوگوں نے کران میں بھی لگے دے، انہاں نے ہر چیز اسندے تارگی لگے دے، اللہ پاک دے رہے، غیب نہ غیبہ دے رہے. سمجھو کی دے رہے ہیں صرف وہ اللہ دا توقع کردیں اللہ دا توقع رہتے ہیں یا اللہ اس تا کچھ بھی نہیں اللہ تو ہی ہیں خدا ہے تو ہی دے وہ دیتے ہیں اللہ پاک اسی طرح ہم لوگ بھی کبھی یہی چیز کر رہے ہیں ہم اللہ دا توقع رکھتے ہیں ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ پاک تو نے وعدہ کیتے دے ہر شئے دا دینا والا تو ہی دے خدا ہے ہم کس سے نہیں مانگ دے محتاج ہیں توڑی محتاجی ہے ہم کسی دی محتاجی منظور نہیں ہم نے اللہ پاک دے سی کسی بحانے دے سی کوئی اپنا فرشتہ پیش سی کوئی اپنا نیک بندہ پیش سی کچھ پیش سی اللہ پاک دے سی اللہ پاک نے سو بحانے دے جی ہر بحانے دے بندے کو دے ہوتا۔ ہم لوگ صرف اللہ دے سی لیکن یہ ایک ذہن ہے بس اللہ دے سی لیکن یہ ایک ذہن ہے کہ فلانے جنہیں وہ کھانا لگے دا وہ کر رہے ہیں اس کے لوگ سورسٹرن لگا رہے ہیں اس کے کراجلی بچے اس طرح لگا رہے ہیں مرے دا نہیں لاندے نے مرے کو پے سے نہیں کیا کرسا یہ ایک چیز ہے اللہ جس طرح مہا ہے تو اسی پیچھو دے دے پھر اسی پیچھو اسی کو لو مانگ وہی تو کوئی دے سی تو مرے دے تو جس سے اس طرح بھی کر دی لگے تو مرے دے فریاد کر مرے دے ہاتھ پکڑ مرے کو جاذ کر مرے دے تو یقین رہاں دینا والا میں دے سانتا اللہ پاک دیتے ہیں مغفور الرحیم بادشاہ ہے دینا والا وہ ہے پیسہ پیسہ سننے کے لیے پیسہ کچھ بھی نہیں پیسہ بلکل میرے ہاتھ ہیں. کہ ساری فضا ختم کرنے والی چیز ہے پیسہ۔ پیسے سے ہم مان دے ہیں۔ پیسہ آ رہا ہے جی، پیسہ ہوتا ہے، ہم فلاں کام کروکتے ہیں، فلاں کام کروکتے ہیں، فلاں کام کروکتے ہیں، لیکن وہ ایک عارضی طور ہے، صرف عارضی چیز ہے، وہ ایک پوری نہیں۔ اس کو پوری لیول تک اس چیز کو ہم پیسے کو بھی نہ چلا آتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آخر ایک پیسہ ہے، ایک ختم ہونے والی چیز ہے۔ جنہوں نے کرونہ روپے ہیں، ارباں روپے ہیں، لیکن ایک ٹائم ہے جو ہم ختم ہو گئے۔ اس کو اگر اس نے جائز طریقے سے لایا، جائز طریقے سے لائیں، ویڈیو میں مسینہ کو بھی دیتا، وہ تو پھر روٹین ایک چلتی رہی ہے اس کی۔ اگر اس نے اس کو نجائز طریقے سے لایا، وہ چندہ دیڑھ نہیں کھیل رہے ہیں۔ اس کو لو باج استے مڑ کے پھر اپنی اصل حالت ہے جس تے اماندے، تو پھر کیا ہوندے؟ کام کشاں دی ہے، وہی زبان آندی ہے، وہی زبان آندی ہے، وہی اخلاق جڑا ہے، وہی کام آندے انسان کو۔ اس کو بہتر آلی کی ہے، شروع سے اس کو بندہ اچھی روٹین تلاش ہڑے، اچھے ویعت تلاش ہڑے، لوکن اچھا اس کے چلتے ہیں، نیا تاں مردے ٹیمہ تک، جیہے یہ چیز بندے کو کامیان دی رہی تھی، اور مرنا کے لو باج بھی لوگ بہت کرسن، یہ فلانا بندہ آسا جی، اللہ پاک بخشے اچھا آسا، زبان آندھا اچھا آسا، قصہ کو لوہ سنسن، اسنال مقصد ہے کہ اس کو لوہ سنسن، قصہ دی بارے میں کوئی بھی نہیں سنی، گال نہیں سنی، یا اس طرح دا کوئی اور برا سلوک کسی نے لوہ سن نہیں رہا ہے سب توں بہترین چیز میں ہے پیسے کولوں دراجیہ، اس زبان انسان دی اپنی زبان سے دی کرچھڑے۔ ہر بندے نال تے پیسہ میراستہ پیسے دی کوئی امید نہیں ہے جی۔ تسی پیسے دے بارے بھی گل کر دے ہو رہ پیسہ۔ اس طرح میرے حساب ہے پیسے دی کوئی امید نہیں۔ اس بارے بگر تسی کچھ آہ رائے دے ہو، تسی کچھ آہ رائے دے ہو، پیسہ سب کچھ پیسہ ہے۔ میرے حساب ہے کہ میرے بندے بھی یہ ہوتا ہے، میرے یہ ہوتا ہے کہ پیسہ کچھ بھی نہیں۔ پیسہ صرف ایک وقتی وقت تک ہے بس ہے۔ ایک روٹین زمانی دی زندگی بچوں رہنا والا پیسہ نہیں، پیسہ صرف اپنی انسان دی زبان نال ہونی چاہیے۔ یہ زبان صحیح رہو، ہر ملے بھی تساں کوئی آسے ملے والے آسے فلانے بندے دی زبان صحیح ہے، اس دا کار صحیح ہے، نماز گزار ہے، بچے صحیح ہیں، اس دا کار فلانے سے پچھو۔ یہ ایک کار بھی ہے، دعا بھی ہے۔ اگلا وہی آگئے جے تسی. اللہ توں ڈیر نہ کرو، اپنی نماز پڑھو۔ اللہ پاک کو لو منگواؤ، اوہ ہار باندھو سندے کار خود دیسی۔ اللہ پاک ادھر فون دے زینے وچ دلان وچ، اللہ پاک کی چیز باندھے کر بھائی، استقبال کرنے جاؤ۔ سمجھو تو، اللہ پاک دین والا اے، کوئی بانی فرشتہ بھیج دیوے، کوئی اپنا اچھا بندہ بھیج دیوے، کوئی بھیج دیوے، پر بندے دے کار ہوندے نی۔ لیکن ایہ کہ پیسے ہی کم اے، امید دیندے نی؟ نہیں، تساں کوئی آکھو، پیسہ انسان کو بگاڑ دیندا اے۔ غلط راہ تے پچھاڑ دیندا اے۔ غلط راہ تے کھڑا کر دیندا اے۔ اچھے راہ؟ جس بندے کول پیسہ اے، اوہ بندہ اچھے راہ تے نئیں ہوندا، برے راہ تے ہوندا اے۔ ایہ سنو غمی دی گارنٹی نالے چیز دی۔